<noise> ikii ihideki ikipivangu ukutama munsulya wanvule wakyene, kyakitula amanyasi, kingatula amanyasi, kiluta mubihi, kingarute mubihi kilola ubihi kwakutamaile lunonu, kivangu ukutola ilinyasi ilimmoja limoja <noise> imbaka, kweli ikikwili iki- iki- ikinanii iki- ikinanii kyakyene, <noise> ikisulya kyakyene, <noise> kingatame, <noise> kiwombe imbombo mbaka kipikisiega kingasile, ndopiki vangu ukutaka mayai momu. <noise>